Koo iyo refrinchi, ko ña laxikoixi ni chivi te yaja <hesitation> tova'aso comidaso a ɨ́ɨ́n fruta ye kaaso te <hesitation> kulí, te ko ah ña wa'a ka, xi ña laxiko kai.